Yekuu ye'e ndomatente ndikotinranu ndandero chikai huaju nakayu una kunda luchi kuan kainró, kainre ndeye kuna kuente ke'e tiná chinuu che lapicero yunu vee vina anguinro chetonro, nda funcionar echedatuu ndakete ndina chino'o yenguu yunu ya'a pero yenguo nde plumu ndenakende ya'a chinuu.